أنا مفتاح صغير مصدي شوية، لكن قلبي نضيف وراسي مليان ذكريات، زمان كنت مفتاح لباب مهم شديد باب بيت كبير مليان ضحك وفرح وصوت الشفع مالي الفجة. كنت دايما في جيب عمك محمد ما بفارقو و افتح ليهو الباب كل يوم بعد ما يرجع من الشغل، لكن يوم الدنيا قلبت لكن يوم الدنيا قلبت، عمك محمد وناس البيت كلهم طلعوا وخلوا البيت وما رجعوا تاني والبيت بيقى مهجور وبقيت مرمي في الدرج وسط ورق اصفر وحاجات تانية منسية لا باب أفتحو لا جيب أقعد فيهو مرت السنين والغبار غطاني لحد ما يوم جات بيت صغيرة تهبش في الدرج وتبحت فيهو، شالتني بفرحة كبيرة وقالت مفتاح تفتح لي شنو يا ربي مسكينة ما عارفة اني مفتاح بلا باب.